﻿Obwomeezi oburungi nkaburoorra habintu bingi muno baitu nyowe obunkuba nkitiire harubaju rwange, obwomeezi oburungi nimba nimburoorraho, nyowe nka nyowe nomuntu andoriireho ki. Omuntu kugira eki yakuroorraho ndiki kuba owomugaso nikyo kintu ekikuru rundi ki omuntu kutunga ekintun eki asobola kukwiijukiraho akagamba omuntu ati nobu okuba otaroho akasigara nagamba nanka taroho, just tibakukwiijuka ngu habwokuba ngu toroho baitu habwebintu rundi enyetwaaza ekuba eroho neereka nibakwiijuka. Ekintu ekyokubanza oraaba ori muzininrundi ki muzini rurangaanwa rundi ki ori mukozi ori mukozi wa wemirimo yaawe, nokora emirimo yaawe netambura kurungi, so obu okurugaho rundi ki okahuumura mubwoomeezi bwensi, abantu baine eki bari kuba nibakwiijukiraho nahabwe nahabwekyo obwoomeezi oburungi noburoorra nti hamuntu kuba nayesobora muburi kintu kyoona, ntashya ne- ne- nekintu eki okurora nayeyongeraho okwo okwo okwombekera abaana be, rundi ki famire ye obwoomeezi oburungi bwomumaiso, hanyuma nyowe nkanye nimba nimburoorra hanu. ﻿Obu ndaaba owomugaso nkaba nkakora ebintu ebyange obu- obu nimba ndi mubwomeezi oburungi, nindora n'abaana abange rundi ki family yange yaba kurungi obu nibwe bwomeezi oburungi, kasita oba otungire ekyokurya, ekyokunywa, ekyokujwaara kukira muno ha <hesitation> kyokwiikara, obu nibwo bwomeezi oburungi. Obwomeezi obutarumu ntaro, obutarimu entaro za- za, ez'ebika n'enganda obwoomeezi obutarumu kurwaana, okweerya poolipo, obu nibwo bwoomeezi obulungi, kandi nekyakandi omuntu, obwoomeezi obulungi, omwaana waawe obu akukuroleerraho kinu, noori akakuroleerraho kiri, ensi obu erahika neekuraakurana omwaana akakugamba kinu nakiri nakiri, obu nibwo bwoomeezi obulungi, tinkurola obwoomeezi oburungi obukuba nibukira nkoku omwaana kukora ekintu eki akwenda rundi ki omuntu mukuru kukora eki akwenda. Tiharoho omuntu owaakeegondezaaga kuba kubi rundi kugamba nti nyowe ninyenda kufuuka musuma obundiba nkuzire hakuba nooba nokimanya nti omusuma akaire nibuhika nibamuteera hamutwe tihariyo omuntu asobola kwegondeza obwoomeezi obubi. Obwoomeezi oburungi nibuba buri kimu kyoona nokyehikyaaho, oyine omugaso omuntu nakuteerra kinu nakuteerra nk'akasimu, nooba nosobola kumuyamba, obu nibwo bwoomeezi oburungi. ﻿Aba- Abantu abamu tukakura twiine abantu abokurorraho, abantu ab'okurorraho abo bari mubw'omeezi oburungi singa tibari mubwoomeezi oburungi twakubaire tutakubarorraho, rundi ki twakubaire tutakuteekaho emitendera nogamba hamyaaka enu ninyenda mbe n'ekintu kiti. Kakuba abantu baari bataine bwoomeezi oburungi. Tinkunihira nti haroho omuntu eyali arozireho omuntu ayari harubaju rworuguudo taine hokubyaama abyamire mwiitaka ari busa agamba nti obu nibwo nkwenda tihariyo omuntu noomu hakuba obu obwoomeezi tiburi bulungi. So obwoomeezi obulungi tuburoorraa habintu bingi muno muno muno, kasita oba oyine omugaso iwe okakyeetekamu oti mugaso ki ogunyine, just kwiikara noyekaguza ha bintu ebitoito ebi okaikara noyekaguza nyowe nyine mugaso ki, nyowe nkanyowe, kiki eki ofwokere, omuntu nosobola kukora obwoomeezi obulungi rundi ki owanyu nibasobola kukwiijuka habweebibi, habwaakavuyo rundi ki habwookuba weeteeka, niho abazaire beihirira kukwesiga nibagamba ngu ogu omwaana asobola kulorerra family hakuba bakuboinemu oyina nkoku ori, so obwoomeezi obu orimu nibunihiza nti osobola kugenda mubwoomeezi obulungi tibasobola kunihira mumwaana owaagwiire eiraro. Obwoomeezi obulungi ﻿Kasita oba otari mwiirwaqarro, iwe genda mwiirwaarro orole obwoomeezi nkoku bwiija kukugumaanganira, obu oraaba nokora noija kwesanga otakyaakora, tosobola kukora, kandi tosobola kweloreerra, tiharoho ensi yoona esobola kukuraakurana etarumu obwoomeezi obulungi. Obu okusanga ensi erumu entaro, nayo nihaba hatoroho kukuraakurana hatarumu obwoomeezi oburungi, kusanga ensi erumu entaro naho nihaba hataroho enkuraakurana, obu haraaba harumu ebirwiire bya kagingo busamu nkuraakurana. So obwoomeezi obulungi noburoorra hantashya y'omuntu rundi ki yeihanga, omuntu obu oraaba norola kiro kinu waatashya rupiiha ekwingana nkaikumi rundi ki abiri n'ataano, mukiro kimu, nyekya waatashya sente eziri hansi yeezo zoona ezi orikuba n'otunga, obu obwoomeezi nooba orimukuziika obwoomeezi bwaawe nogendeerra, obu obwoomeezi nibuba butari bulungi, aho nogamba mubwiire bw'omumaiso aho, tinkujya kuba kulungi nakati, baitu kwikara notemba ekigere ha kigere obu obwoomeezi buba bwoomeezi bulungi hari iwe, bwomeezi bulungi haihanga, obu ihanga niriba ritakuturukya muno, mubintu bya obwoomeezi mumarwaarro, obwoomeezi nkoobu kwiikaraho, obwoomeezi obu nibuba buri bulungi obukwegombesa, obwoomeezi omuntu weena yakubaire nayetaaga kutaambuurraho